Ndakunda ka chai kandi ka chai aku ndakunda n'akamate. Ora- ndakwata amate ngateeke mu safuriya, nteekemu amiizi garinganiire, gaabira nteekemu ebirungo, ninteekamu nk'omudarasiini, nteekemu nk'amagyani, haza ngire esye mporampora mporampora akariro kakye, naareeba ngu eego, amagyani ga hikamu na n'ebindi ebi naateekamu byahikamu, reero ndagiiha ha mahega.